איך האלט נישט פון גיין צו זייער רייכע רעסטוראנטס, וועגן <hesitation> יא, ווייל איך האלט ס'איז פשוט אויסלייגן געלט, <hesitation> און כ'האב נישט ליב זייער טייערע עסן, כ'האב ליב עסן וואס זענען- כ'האב ליב מער אזוי ווי פשוטע פיצא מיט אזאלכע מינע עסן.